Osinzanga ingokho wakhasinza ingokho yino nora mumatsi kayire wakhara mumatsi nomanya wakhamanya ohoniekho ama <hesitation> kalangungwa mbu ama amakho amakhova amanini valanganga mbu emi emi <hesitation> emiirwa momanye ovulayi vwene momanye ovulayi vwene mohiniekhu wakhahiniakhu nora khumahika ovava ovava khumanda wakha wakhavava khumanda evindu tsingosi tsindi tsitonyirekhu orutiti runo amanda kalia ketsa okhukhola shina ketsa okhuya kakhaya kario novukula ingokho yino nowavula wavule ovulayi vwene wakhavula ori nana akari kari nohiniamo amala ohiniamo amala kano nora kando wakharamo amala kano kando nokhalaka eshipande wakhalaka eshipande shakhavi shokhuranga khandi okhalache shakhaviri ora kando khandi otsie khushindi shino khandi okhalache endio khandi okhalache endio mushine shino evipande vitsa okhurulamo evipande vine vine avuleka hano shino khande nende shino nende shino nende shino vitsa okhurulangamu evipande vine. Khandi otsie khushindi shino khandi endio virulemo vine wakharulayo notsi khumathukhu mathukhu kavetsanga wakhahiniamo amathukhu notsia khumathukhu nokasia ovulayi vwene nokasia amathukhu kano nohiniamo indulwa valanganga indulwa shindu shindi shivetsamo indulwa nishitsire mungokho ilulatsa pa sholia ingokho eyo ta oteta nora kando iyo osukuna iyo ovukula amala kano olalia ta nani amala sukuna kata imbwa ovukule imondo imondo hino yachiranga avakhasi khwamalanga khulondwa nolavukule imondo kasia imondo ovulayi vwene ore mungokho eyo nolenulira omusatsa ingokho eyo imondo tawe omusatsa alakhureva imondo yanje ikhale khandi lero avakhasi mulitsanga imondo nova noteshere ingokho yino otsire oteshere ovulayi vwene wakhanza okhukaranga oranjire ovukule ingokho yino wosiatsa mumatsi ovulayi vwene nora amafura mberio wakhara amafura khumaika novukula amafura kano nochaka okhuramo ingokho yino otsiyire ingokho motsiyire eyo motsiyire ikalukhane yakhakalukhana noteta evitunguo vivyo kando wakhateta evitunguo nekhandi oteta tsinyanya neingokho yino okhola shina. Nekhandi ovukula ingokho <noise> nora ora khushindu nora khushindu wakhara ingokho yino khushindu khandi novukula tsinyanya tsino shitunguo nochaka okhukaranga mberio khandi <noise> wakhakaranga eshitunguo shino novukula tsinyanya shitunguo shakhaya novukula tsinyanya etso noramo wakharamo motsiyire tsinyanya tsino kapisa tsiakhatuvukha novukula ingokho yino khandi shorere khusahani khandi okalusia mushifulia shino wakhakalusia mushifulia shino nochaka <hesitation> okhushukhasiamo wakhashukhasiamo nometakhumu akhasupu khatii <hesitation> wakhakholakho okhasupu khatii noramo ichumbi akhachumbi khano ohenje khekhetsana khalalula oremo akhachumbi khano khavemotsa halekhu kitoko khatitsa olaramu akhanji ta wakharamu nokonyakhu esupu yeneyo olole ili ovulayi olakonya inyama ta shichira nokonya inyama olakhatsa inyama eyo olakonya inyama ta konya akhasupu nokonya akhasupu khenakho nomanya akha evindu vino vyakhava ovula viakhava ovulayi ni lano ofuka ovusuma vuvwo ni lano wirakhu niingokho navana vovo orio muno okhumbulirisia.